Chatimi chixku para ti kgalhi tantimi xchichi pus na paxki kawaw nam- na mawi liuku naxa chichi pus na nalakgkatsanan antsa ja natapin na makgtakgalhan porque tsamalhi chichi tamakgtakgalhnan osu para kawau ti kawau minkutunan makgapekutunan katsis pus na tsuku xa xkay min chichi na- na- naxka osu para na- na putlakga porque tsama xa chichi pus maktakgalnan osu kawaw no tsama no chichi pero cawaw no taani no xmalana katuwan osu para tu lanichats tsama xmalana pus namin xa makatsininan tsama chichi nak xchiki no uxa tsama xmalana wa ti xa uxa tsaman chichi astan kanin na leenan na- na- na xkaniyani mi lhagkay y na leenan porque tsama xa chichi na makatsininan pero tu la, cho no <hesitation> pus uxa tsaman chichi chino wankan mat axni mat kawaw no takatsi tasan chichi osu para para manchu kilhwantawila por mat tsa wi tu makatsikutunan o para wi tu mat tu na katskutunan o para wi tu mat tu na lakgchinan akgtim tasakgalit pus uxan tsamalh xtaskujut max chichi- chi lhaxa aklakgwa max xa li makaminkani sino que wixa tuxpalakat tsamalhi li- liwi chichi.